شوف باه تغسل سنيك بطريقة تعود صحيحة مليحة واش لازمك <hesitation> تحافظ على اللثة تاعك، اللثة هاذي لازمك ما <hesitation> لازمكش تدزها الفوق لازمك تهبطها التحت، شغل تقسل كل وحدة بوحدها، تقسل الجهة الفوقانية وحدها تغسل الجهة التحتانية وحدها، تاع الفوق تضربها التحت تع التحت تضربها الفوق، باه ما تفسدس اللثة ما تبعدهاش على السنين. هالو كان تبعد على السنين راه تخلا عليك.